Gwom ma nñaa biñaŋ ma hando mo, agont hando we. Mbolo gina gii ɓaas go, mbaa ghatata go, njunga go, ngi gsoon gsoonj biñaŋ ɓaas bembe. Gee gñób gi, gi ma húrin yaa gin ñaaban, baa nɓoff, baa fambe, ge ndu gwom gima waamu ugiti nesba agont, ugiti ligíri waamu, ungiti wi ma raanan a wentele wiindi ma.